Pup'pë dun poxpë ko'o tyak, ji'ibyë dun iunkë myayëy pyuy i'ikë ji'i yë myay yëy ko'o yë po'ox tyak a'ax adyun ji'ib a'ax nëkxë i'unkë pyeñ dun adyum.